Ghe n'ò un muggio no arriëscio à dî tutte, aloa: gh'ò doe ciante de romanin, unna cianta de persa, unna cianta de menta, doe merse de epifillo, i amarilli e dapeu gh'ò i geranni e o potos e ghe n'ò un muggio.